Fomba agnena e sira ame sakafo oaniko <hesitation> azesizesy e fatrane sira, izany hoe raha telo sotroky izy taloha da mety any roy sotroky, da sy de tena oma raha masira be loatra! na mividy raha misy sira naturely da sy asia sira sana e mahandro anazy.